Añeteteko oime kua tembiu reta jepɨva jokua nunga reta, erei orereta roiko isoso peva, oime tembiu örëreta peño oyeapo va, jokuareta mbaetɨ jepɨete, erei ore roikua roarɨvo kaa guiva, ani oreko guiva, jaramo seveguara mbaetɨ jokua oyoavɨ